راح أختار الهدايا أنه مو بكل الناس فيها تعطيك مصاري ناس راح تستحي من ها الشغلة أنه علاجتهم وما ادري كيف لكن الهدايا حتى لو إنها كانت جيمتها ال المادية بسيطة لكن جيمتها المعنوية وايد مختلفه ومو كل العالم بيحسن أختيار الهدايا.